Nako menurut ngoji, namoro yang wa palihara manege i ja nako nanga dutu. Nako temo pengalaman namoro yang biasa ja ja palihara nege done ka ja nako manga dutu? Nako jaga de jo si ojomo i ceceka osi nako jo si ojomo lo angkia ma inomo ja noa manga giama ika. Aje ma namoro i ojomo ma ngi ma inomo manga dutu manga giamika. Teka naga o tagi, ma dia nisa bolo, dau kisa bolo, namoro i tagi nako dema waktu i adonoka i lio, i lio toma toma nanga wola ika. Trus menurut ngoji, nako namoro manege dema sisinyia, sebab nako namoro manege kan sama ua de ngone nyawa, kalu nyawa mane nanga i pande, sabab jou i cipta mane ino, nanga akal yang <hesitation> meiya toma namoro bolo, sugmanege dika.